Ya engka olokoloq <hesitation> ma- <hesitation> maciddiq ayanaritu seddi <hesitation> kecoa na yetu kecoa e <hesitation> maderri monro ri onro-onrong marotaq e <noise> jadi yasengngi <hesitation> maderri tawwe maciddiq mitai na selainna <hesitation> kecoa e engka yaseng laleq yetu laleq e tu monro to ri lalenna onro-onrong atu mabbau makebbongnge atau onro-onrong marotaq e engka to yaseng balawo na yero balawo de tuwoi ri onro-onrong marotaq e bangsana ri salokangnge ri onro-onrong roppo e onrong arowo de akku maneng ro monro <hesitation> balawo e na <hesitation> engka to yaseng uleq-uleq na yetu uleq-uleq e narekko nakennai oli taq amaderri <hesitation> makateq jadi nakateri kiq jadi maderri rekeng tawwe de maciddiq <hesitation> nataro ero uleq-uleq e na selainna ero engka riyaseng utu na jadi yetu utu e tu massarangngi ri gemmeq taq jadi <hesitation> maciddiq kiq na naisoi darae na massarang ri gemmeq e jadi yenaro onnaq ye manenna <hesitation> olokoloq mappaciddiq e.